Koʻu manaʻo pehea nā manu e hoʻokele ai ma ka migration ʻoia no ka hoʻolohe ana i ke kani o ka manu ʻe aʻe o ko lākou lāhui, aiʻole hoʻomaopopo he aha ka lākou i keia mau manawa o ka migration.